<hesitation> Fomba hitsaboako <hesitation> rangotra zao ai na koa hoe le tapaka hely regny ai <hesitation> ino ma e sasako mady tsara amin-tsavony kalôngany izy de kô voasasako mady tsara izy de asiavako alcool de avakeo aminjay o kaofa voahisy alcool izy de a- takomako am'lamba.